Yaani berre mazingira miin kethethi amaa berre athin dhikanke full dhurr miiin khethi berre dhidha suun atam midhasitha yenan yaani akhathin midhasitu wooo orethaa won akhii maua faaa buyoo faa wonthan oretheen bisan ithi bilbilthe won tun malsun green itathi yaani maua illi si vuthia dhub Mal khan wonthan akhanan cholomfethaa akha dhibiamuu mpka athin maua orethithi